A uditan udoode ndee, ndenkaa mbinndaa dow kaye. <hesitation> jonkaa, ɗee kulle kaa wanaa tiiɗɗe non. Bikki kaa winndirde ɗun wanaa huunde tiiɗnde. <hesitation> Bikki.